په قالینو کې د لکې د پاکولو په خاطر مونګه کولای سو څې د اوبو صابون او یا هم د بعضې نورو مایعاتو او ا، م، د پاکونکو ام، ت، کیمیاوي موادو څخه څې په بازار کې په تیار شکل خرڅيګي استفاده وکو.